Mari nalo, mimpa toorom ele nalo a hauwai nalo a diro vadiva lohahalo, dipa parataim ma sait divalo au basa wasalain terei dipa roga. Parataim nalo io marim nalo pidianim idiva, tuai diro gaetel pidania kaka paranal pidania ka dodoka. Dipa a podo i talaia pidaniea. Tadipa roro, roro, roro, roro ladi io roga tipana to a bananan man. Parataim etia ukeu dia dipa io ro utala dia roga in. Parapara naloko pidame dipa eivo. Manman tonpala manman pakaro dieu parataim nalo iea kiau man talaei, i talaei pidadiam ea roga ea parataim nalo di roga, talahahasait beirudia hauasait niar. Nu kaen marina dilai dipa au hausait dia. Dia roga i tabika ato tabika roro, roro lebulamai apotan pe a potan pamau oso panme di roga batanma bise tan poka mau. Nabulak bano roro aban mean a turameara re bun, letipaha roro wail dia. Tadi po kanama maman abula di rogan a maman a buaban. Paparataim nalo a dikiau dianano, aniani nan man pa use merim pakaisidia kiau tadipai matanrun pakai isi. Mari kiaodia nampara mampa aniani, para kiaodia nanpa aniani, ia mari kiaodia. Nalo turarema nalo purela elae la kain pataloai mampa kaisi, adi rogai mani polo kaisi elai kio tadipa iru, mari kiodia, itela mampa. Nalo man pakaisi nam purela dipa teremani italae adi rogai, saha tonpa torot, manipalo sekimdia adi rogai, tadipa tusadia guna. Na mampa kaisidia kiodia mampa aniani turarema ea ini io, paparataim eloai dipa lao, papararemai auai dipole toka, pidaniai dipa tu, adi kiodia italae dipa iru are elae, nalo en tamani toruai ia mageala, ea kaina, purela, dipa tere, muatae, nalo mari dipa alo atoro, para, losolataim mampa kaisidia kio adi rogai tadipa tusadia mampa lao, mampa sekimudia paparataimu adi kio pidaniai dipa iru, adi roga. Turarema ela mampa tinodia samani, tadipa apodo kiaudia ela mampolo kaisi dia.